ani òlò nìkà màa bèé ni yize iku ɛnɛ́ maa, ígbɔ ɔwɔ nyo ùɖà òlò si màa ɔwɔ ɖò nàáa kò ɖálɔ̀ɔ, úni à nàá kɛfè li bɔ̀sì áyiti tálɔ̀ ìbì nyo ú nà fú náka náka úni à nà ɖí bɔ̀sì blíì to ígbɔ ɔwɔ yì ble awu úni ànà ɖí bɔ̀sì blíì toà ènù úni kása à nà fá tùu ìcrɛ́ɛ màaké à nàáa nì gbì ílɔà úni á nàá gbi ílɔà úni à nà tú yili ponyo ikpɛ lèe à nà fá tàálɔ ìbìlɔ nyo kɔ bɔ̀sì lɔ fú kása kɔ tú yili so nɔ̀lɔ blɛ̀ɛ mòole bù tà tu so nɔ̀lɔ̀ɔ úni bà tú yili nyo ízi lɔ lèe. bà yì ni nyo íkpɛ lèe, bàá wulà ezeà ka ù za ta bàá zi tùu nyo ikpɛ lèe, bàá wulà ezeà lɔ ké dò ìgbè màaké úni ta ka ɔ̀lɔ̀nì ɛɖíì, úni à nà tú níìyèbmàa ílɔ̀ lèe gáŋga màawu úni à nà tú yili ìbì úni à nàá yi kplɔɔ̀à nàá yi kplɔ̀ɔ míá kása úni ɖi ni ùú fe úni à nà tú níìjobi ká nyo ìbì kása áwù màa nyoà áɖi búá ú nàáa kplɔ̀ɔ. ɛnɛ̀ úni bàá yi wòo, elí nàábua búá yì klaà ígbɔ ɔwɔ klaà elí nàábua màawu búá maa kása úni fè ɛnɛ̀. kayi ù ɖi ni ò ɖò nàáa tu yize iku ìzigbo yá úni ɖálɔ̀ɔ mòole ba tu yili wì blìì ni u no nyo ìnùkpo ɔ̀bìjà lèe kɔ ùŋò sú bà tú yi, bàá yi bàá ínìwà bà tú yilili àyiti bàá yi èwì úni mòole ba tu ìzrigbo úni ka àá ɖo nàa kpo ìzrigbo màawu yá òó fò gu ábu wúlíwúlí màaké nàáa kɔkɔ ù nàáá múmu. émi lɔ plémú bù fía iku màaké ɔmi ɖàa nɔ ɛnɛ́, ù nàáá múmu nàá bua wúlí wúlí fò ɖòɖò àblɔ̀ɔ nì iku wèe ása à nàáa nì funù ìkà lɔ bàáa funùà ú náa. ábua màawu búá plémú nàáa mì nélèe míá kása bàáa la níìbɔ̀sì kplà ìkpokpò. kayi àkàtiabi ò no kpo ééè, ali ò no kpo èéè, kaɖi á ná banìi elí ɔwɔ yize ùŋle wèe nàáa mi ŋè ánɔ̀kuù; úni ɖí òlò nìkà ígbɔké be yizeà blɛ̀ɛ mòole kayi ùŋò lɔ nàáa tu si, ú nà tú si fò dò ìgbè ú nà tú funù tu si fò dò máaké úni sò kíni ká na nɛ káɖí ni bùú so sú bàáá nyó ábua wúlíwúlí búá nélèe bàáa so, à nàáa nyo iku wèe nélèe ù nàá fe kpà kása únàa fè ikúnyà màaké, ikúnyà màa fè ètè ú nàa yìlè éŋe iku. òlò nì ɖi nè màaké ɔmi fíà ɖìálɔ, ígbɔké be yizeà ɖálɔ̀ɔ ɔmi fíà.